اعتجد انه الالات ما راح تملك مشاعر مثل الانسان لان المشاعر مرتبطة بتجارب وحياة الانسان الالات يمكن تتعلم وتستخدم البيانات لكن ما راح تحس بالشعور الحجيجي المشاعر تعكس الانسانية والالات تظل ادوات نستخدمها في حياتنا وتساعدنا في المهام اليومية فقط